Ngarai ko yandepuere yaiko yandepɨa guie kavi reve mbaetɨ yave ñaneɨro kiape yaeka taiko yaiporu vaera kia iñɨro vaera yandeve jayave ko ikavita yaiko yandepɨa reve esa mbaetɨ yae ngara ikavi yaiko